Ny laforo moa zay maro ny raha ilay azy ao i hanamboara tegna mofo mamy, ao i hanamboarategna pizza zao fe afaky andrahoa avao koa i, abdrahoa vary, andrahoatenga laoky avao koa.